كانت كل ما الشجره حد يقرب منها وتتكلملو-يسمعها يخاف منها ويطلع يجري-لحد ما في يوم في بنت كانت كل يوم بتيجي تقعد عند الشجره دي-تقرأ روايتها ومعاها الفكهه بتاعتها-وكان معاها الكلب بتاعها- لحد ما جيه اليوم الي الشجره قررت تتكلم والغريب ان البنت دي مخفتش منها بالعكس-وقفت استغربت لفتره وبعدين قالت ليها-هو انتي تعرفي تتكلمي-انا سمعاكي صح-قالت لها ايوا انا بعرف اتكلم وانتي وول واحده متخافيش مني-بمجرد اني اتكلم-كنت عايزه اتكلم معاكي بقالي فتره بس انا بحب اشوفك-وانتي قاعده بتقري روايتك ومع كلبك تحتيا